عشان تسوي قهوة لازم اتخلي ماي صاخن ممكن ممكن ما تخليه يغلي حسب الرغبة يعني وبعدين تحط <hesitation> ملعقتين جفشتين صغار يعني قهوة في القلاص وعقب تصب الماي الصاخن بس